الكل كان متفاجئ وخاصة الصيادين اللي كانوا هناك، فالفضول ،أخذهم فقرروا يحققوا ويشوفوا داخلها لما دخلوا لقوا كنوز وأشياء غريبة زي خرائط قديمة وأدوات سحرية، فجأة سمعتهم بصوت غريب يأتي من عمق السفينة، كان هناك روح قديمة تحرص لو طلبت منهم أن يثبتوا شجاعتهم ويحلوا لغز عشان يقدروا يأخذوا شيء من الكنز، بعد تحديات كثيرة حل اللغز واستفادوا من الكنوز وعادوا إلى قريتهم.